Ngederi kammbe di ruwudiye, ca da ruwudiye ayingiye kidangu dassa alla, kammi ngederingu ti daanguyi halngu surawuwayedo cedi. Kanaa ndina wunimia ngederi di awo ca da keri kerin ruwutinaye kidangu dasuye, ayimia kanaa kam la wunumia bul, kam la wunumia ngaliwu kam la wunumia wolla nangisyedi, kam la wunumia kini te, kam la wunumia nginasu, kam la wunumia kuruwu, kam la wunumia awo adi ngaayowaye, ngederia ca da ngederkodunua, ngedertunuyediwa, kam awo la kanaa kiniyedi, awo la tunuyedi tiyi neskingaro kasaci bo, ayimia kam ngaayo awowu kanaa calwa matti, awo cal mayiyeinua, kammi awo la kini sidei cirawunu. Anaa nangando, lamar adi nangando, ndina kinderomnga wunumia ngederi di awo ca da ngederikudu nua, mayediwa kamma ngaayo duwuye ngederinga halngu ti surawayediro cediyediwa. Ndina ku kanaa kinderomde kanaa koyiyan ndoku ngedengedero walci, ayi ngedengedero walcimea, duwuye kam kanaa ti neskingaro, awo la nunga kasaci bo nangando, awo la tunuso, awo la nangisso, awo la nginasuso, awo la candunuso ngaayo, tiyi kasaci bo nagando, ngederinga ti daanguyi ndokun sideyediwa, tiyi sireye do cediyediwa, ndina kanaa halngu kanaa sidea adi tunuro walci, ndina ngedengedero walci. Ayimia kam la kanaa awo difi ruwu kundo mayiyayi, ngederinga ndokongun sireyediwa kam kanaa jili akedea adi halngu kanaa siren ndoku ngedero walci, kam kanaa bul aa ndokon side bo, kottuyi ceyi sidea adi, ngederinga ndokon sideyediwa bullo walci bo, tineyi ngederinga ndokongun, goyi tineyi fudu la ngaliwuro waltiye mayinuwa, kumbulla tiyi nafsingaro kasaci bo, lamari adi nangando, ngederi di ca da ngederkudunua, kam la kanaa wunumia ti krayu, kra goyu bil na kosu do kam la kra tenuyi. Yuwu tiwa kidaro ciki, adi ayimia ngederiyayi jidi ngederiyayi jidinua, mayediwa ti kanaa ayiye nosua yuwu kam kanaa ayiye noyina jengan kideyi bo, ayimia ti ayiye nosuye, ayiye racu ti nafsingayi jidi. Lamari adi nangando awo ngayo ngeterkudu ngeterkudu, ayimia kam la kanaa ndilima, kam la kanaa awo, kam la kanaa ndoko tenu, kam la kanaa du tenu, kam la kanaa nginanginasuro awowuda ngayo, awo adi ngayo ngederiyayi jidinua, mayediwa kammayi ngedernga ndokongun te kasaci bo. Ndina wunumia kam la kam layi cunoti, kam la kam laro bilwo, kam la kam laro kiri sire adi ngayowaye, awo ca da ngederkudu, mayediwa kan kan kayi, kan kando njunotoro di bo, ayimia duwuye naskinga kam ndoku kallo ciri nangando awo adi walci bo, ca da ngederguda cukowo kamma ngaayo nangu allayi ngederson klan kasacu nanju kuwuro, anaa nangando ayiye ngaayo akedi.